اكثر لعبة احب العبها ويه اصدقائي هي ورق يعني الورق خاصة الواحد وخمسين من نجمع اربعة ويه خواتي ويه صديقاتي حيل حلو هاي اللعبة دائما اكسب